<hesitation> te ndɨ'ɨ ye <hesitation> ye china naá <hesitation> kujana-inii xi iyo ore i kui'ya soi a iyo ore ña kile casu soi te-te kile sentir tuku.